شيء مهم ان الانسان يتابع الاخبار ويواكب الاحداث الحاصلة من حواليه. اه من ميزات دا ان هو بيكون عنده وعي ثقافاي ووعي اجتماعي وايه اللي حاصل. خصوصا الاخباروالاحداث اللي حاصلة غاية في الأهمية ان الانسان يكون على وعي بيها لان دي هتتسجل بعدين في التاريخ. طبعا اكيد من ضمن متابعة الاخبار في عيوب: ان الانسان طول الوقت كئيب لان الاخبار غير سارة للأسف. فطول ما الاخبار محزنة الانسان هيبقى طول الوكت عايش في يعني <hesitation> جو مليء بالسبلية. يحاول الانسان ان هو يتابع المهم من الاخبار ويحاول ان هو ميتشبثس بيها وميتعلقش بيها طول الوقت.